Mi waawaa hubbuki sokki, ngam min mi gorko, to fina tawaaji amin bo, hubbuki sokki, hubbuki gaasa, hoore, kuugal wonta ɗon ngal rewɓe, worbe ɗon sosey kubbotooɓe, kubbiiɓe sokki, ammaa rewɓe ɓuri ɗuuɗugo.